Ara'ap ageng'e, arawet ap aeng', arawet ap somok, arawet ap ang'wan, arawet ap muut, arawet ap loo, arawet ap tisap, ara'ap sogol, arawet ap taman, ara'ap taman ak aeng'e, ara'ap taman ak aeng'.